Kiau primero este gua ltil ru ljiu ñkijily ya y este ya tame biu xchi mjau mpa ya laits ru ljiu y y ya este ya lakiky ya tauat biu mu gadu y laits y latajau latajau y asta ke ya lai mjau kamay ru ljiu ya este ya sauat nda mu xiljia ya tsajuts biu ñkie y ya ma ma ya ma tsa tsa tsa tsakuets biu kampuy ya biu ma tsauip ru stakat mjau batit y tsakual biu kampuy y ya este ma tsagueje biu ljiu y tsakual biu kapa ya aceite kapa ya tsakual ru ljiu ya ndua uing ya este tsitsiing ya este ma tsaui kun kara mjing ya tsakualp bibiu aveces tsaui asi como kara mjie ya kañkiep tsaguep tsakualp ru ljiu taguemp kun dapay. Stakat meje taguemp ru meje lakal ru ñkie ljiu bibiu pues donde quiera ya lai ljiu gualtil y bu takjuat y chiñi tame kara bau ljiu y es mas bau kun nda landes xchi mjau bakiy lai pus ya ru kuandu ya laki ya lakiñ kiy ya este ya kueje tauin y tatujuly latajau kun mu gadu ya nda mang naung ya bu kuats mjau baau gueno chiñi tame kara natu rampiu ljiu o asi gua tame kiyat ya bandua lajuet ljiu nkijily y ru siempre lantañ ltuu pues aveces lmang nui kara salsas kun ljiu nkijily lamemp kun ñkiutalung lae u qualquiera este comida este nda puede lamemp o pus tambien lamemp o aveces con tchiang dapay stakat kun ljiu ñkijily lamemp kun kara stikiuang este mas ñkijily nda lamemp meje biu pues ya. Ya lae pus lankats nda xiljia mjau lamemp meje ru asi kit batit meje lankalp biu ya este nda lanaung lanaunt kun mjie.